<hesitation> Kolontsaigna Fransa akagny ndraiky ai, <hesitation> teny ofisialinjare zao teny Francais, de finoagna le tegna malaza akagny zao <hesitation> katolika de misy protestanta koa, de <hesitation> le tegna mampiavaka anjare akagny koa ai le akagny misy tour eiffel igny ai, de avakeo koao le misy karazana musée maro be ôhatra oe musée de Louvre zao.